איך פערזענליך קען נאר זייער ווייניג מינע פייגליך. ס'דא די ברוינע פייגל וואס איז אייביג דא אינדרויסן פון מיין הויז, די רויב פייגל, אדלערס, די ווייסע שניי פייגל, די טויבעלעך און שוין.